Cua momati in parejo más in mimistontsin parajo pues quema me la huakc iguan mo acompañarua cachi iguan cua amo pues amo guan ocuel un piotsitsin cuan in cuitsitsin sequin malos pues veces pues in kincua in piotsitsin ikan miston igual kinkua in piome melahuatl pues in malo cuicuintsin pues educado in cuicuintsin pues tlacaqui tlense quilia tlacaki se tlamaca maguiltia in cuicuintsin ta topan motlamotla cua patli ninqui nia iki no dueño incon naguack nahuack yagui cuando amo ninqui amo ninqui yagui in cuicuintsin cuando amo niqui amo nunca sequi yagui in cuicuintsin in con mo mati si nahuack pues ni amo pues amo ninqui te yecuacua ajam incon